Nijoow bélobul mara muting maan aan umimé babé gucé gujééna mat mubajo: kankanang muting mamu pépé. Guruto, néwato go; gojééna go gupasé gujoow, gujojoow; égumbuuj manumamu, éfééb manumamu, ébuur manumamu, gumunkut manumamu, fumampatang miin irégéhool mama, gomobay, gosoob, ijuhé irogul muting mamu buroomo pépé manusaan néwato mo. Ēpaak épapak. Gujééna par gujééna nak jiñoow mé muting mamu buroom mo pépé nang miin ipinool mémé. Parce que nang irok bépiin mémééŋ nang miin ilobul yo mama, marégéén muting ŋo muting ñarubo rubo nak jiting mo; uting mo ñanu bu toon yayé éwato.